عادتا استخد وسائل التواصل الإچتماعي متابعه الأخبار لأنها توفرلي تغطيه سريعه و أنيه كمان اتابع بعض المواقع الاخباريه الموثوقه احيان اشوف اخبار عالتلفزيون اذا كان في شئ مهم او اذا كان عندي وقت بالنسبه للچريده أقراها من وقت لآخر يعني بس الأغلب إني أفظل وسائل الإكترونيه لإنها أسهل و أسرع في الحصول على المعلومات.